Ñy fomba fiasany ñy printy moa ajà reo, ñy printy natao hamoaha sary na lahatsoratse aminy ñy alalany ôrdinatera, ñy fiasany ñy printy mifototsy aminy ñy ôrdinatera, bakaminy ôrdinatera ao rah'eñy aboakiny an-tsary na aboakiny an-tsoratsy ;zay ñy asany.